أنا نفضل نعيش في عالم خالي من الفقر. علاه؟ لأنو التلوث <hesitation> يضر البيئة صحيح، يضر المعيشة صحيح، ولكن الفقر هو اللي يضر أكثر. لأن الفقر يولد الجهل، والجهل راح يضر المجتمع، ويضر الإنسا يضر الإنسان، أكثر من أنو التلوث، لأنه كي نعودو قاع ماناش فقاراء، نقدرو نتعاونو باه <hesitation> ن-نسيطرو على التلوث.